Ny tao raika amby sivifolo sy roanjato sy arivo zany e da tena manamarika ny fiandohan'i Soisa moderna i io. Lafa niombon-kevitsy amin'izay ny fanjakana telo lehibe tao Soisa tao da namorona izao tsaray izao hoe fédération Suisse izao. Io zany e nataondreo mba hanoherana ny tafika avy any ivelany.